Bels en duu, ndefuuji ɗii fuu ana ton. Jonkaa ɓiɓɓe leɗɗe en, e ko yoori en duu eɓe ñaama hono bisiki en. <hesitation> Ɗee kulle non fayi ɗoo kaa neɗɗo ana heɓa ɗe. Jooni non ana waawi wiide ana weli. Aya <hesitation> jooni jooni ka, laught ɗun hakkille an yiiti. Sabi mi meeɗay yaade ton aya.